Cultura <noise> suecia kua cultura tätäko <noise> oikokatu jaema jaereta <noise> oyembojee internacional <noise> jeta creatividad <noise> guinoireta jare <noise> mopetirami oyapo actividades reta